پہلی طبّی مدد کٹ <hesitation> دا مقصد، پہلا، تورنتی سہائتاں، چھوٹے زخم، کٹاں، جلناں جا سٹرین آدی دے تورنتی علاج لئی۔ دوجّا، سرکھیا ودھونا، اچانک حادثے جا چوٹن دوران مریض زخمی دی سرکھیا لئی۔ تیجا، روگاں اتے انفیکشن توں بچا، کٹناں جا زخم تے سینیٹائزیشن، بینڈیج تے انفیکشن روکدا ہے۔ چوٹھا، آفت کالین تیاری، کار، دفتر جا سکول وچ آفت کالین حالات لئی تیاری۔ پہلی طبّی مدد کٹ چھوٹے زخم دا تورنتی علاج، سرکھیا اتے انفیکشن توں بچا لئی ور‍تی بھی ہے۔